Si tiq sok qiib'mu tiq joox qiib' qq'aab'qq'an chemo chemo rkunxik xtiqb'an i chemo rilil rilik xtiq b'an rech qa e xtmloj ya'kb'ixik mu chemo xtutz rik ri xk'oken k'o ri wnaq kb'an ktukxook chqe ulew chriij rech tkuntjik ke ri'ri xk'o ke kylow puk k'u'x ri wnaq ri'chemo rutz rxik mu ke xuq kb'ixik kyo'qook chulaj chriij rech xtkuntjik, no'j ya ajwi'kb'ixik chqe qa utz ke ri' kum keri te xtmool riib'ya'chriij mu xtmol rpom sin utz rkunxik si jroq tiq sok qiib'mu jroq tiq joox qiib' rech tiq ch'aaj xtiq ch'aaj ruk'ya' xtiq ka'yij rech qa xtok mees chrrij k'omo xtkuntjik chaniim rech tutz rik xtk'joj riib'qb'iij k'ek'rkunxik ri'xtiq b'aan no'j qa xtiqyo'k xaq che chrrij, kum keneri' más xtmool riib' rpoom o keneri'xt'ek rq'eyik riq tyo'jil loque xtqb'an k'chi' xtiq ch'aj i xtiq pis ruk'ju s-aaq saq rech k'omo xtkuntjik njel kchi' ri xtiqk'ulmaaj o ya xtiq sok qiib' mu ixtiq joox qiib'.